pysim a je ma mir, edhe Ca munna me t shwrby, a ke nonji nevoj pwr mu, Ca munna me tw ofru ty, kto jan pytjet qw munna me i ba nji t smuni, ose a mund t baj pak masazh.

Un televizor shof ma shumw muzik, dwgjoj muzik, edhe mw pwlqen me vu shum valle popullore, edhe lajme shum pak, edhe nonjw emisjo mw pwlqen shum me pa nonje emision.

pwr her t par kam marr nw telefon nw vitin dymij e dy, at-herw ishte pwr mu diCka shum me vler, mw pwlqente shum se isha e para nw shkoll qw kisha telefon.

mendoj se ma tradicjonalja nw Shqipri jan byrekwt, edhe... turshit edhe tava e dheutw, qw kush vjen nw Shqipri han tav dheu edhe se s' ban byrek me qep

Mw pwlqen shum tw merrem me pamjen time, mw pwlqen shum tw merrem me flokwt e mia, me lwkurwnw, gjith akto gjanat, me veshjet, moda, kto m pwlqejn.

... s mw pwlqen hiC me gatujt, pwrveC ambwsinat, edhe s mw pwlqen shum me hekuros, punt e tjera nuk i kam bezdi, kto t dyja nuk mw pwlqejn hiC, po nga halli i bajm...

M pwlqen muzika tradicionale, po edhe modernia, pooo m pwlqen ma shum tradicionalja sepse me at muzik jam rrit, jam n dy cepa domethan, tradicionale dhe moderne.

USHQIMIN TIM T PREFERUM.... NUK KA ... ka mw shum qw m pwlqejn ushqime... po si e rregullon... Cdo gjw kur e rregullon me dashni del mir, po jo se m pwlqen shum guzhina ...

nga ktu ikwn vetwm e vetwm nga ekonomia, sepse Shqipnia ka shum shum vene t bukra, ka klim t bukur, ka..., asgja nuk ka lakmi nga asnjw shtet tjetwr, pwrveCse nga ekonomia, sepse nuk munden me jetu m' at rrog

ekonomin e shpis si e kam... Po s punun gjith familja, asht xero, kur punojm, jetojm taman, me, me kokwn lart

Un mendoj se teknologjia ka ba shum hapa t mdhaja dhe sidomos pwr rinin, i gjen gjanat shum ma let, edhe jo sikur kena qwn lodh na me gjet Cdo gja nga koka jon, po besoj se nimon shum nwpwr shkolla.

uroj t ken shnet e jet e fat, edhe t jen t lumtun edhe ,,, dua qw sikur i du t mw dun

i preferum asht Alban Skwnderaj, kangwt e atij mw pwlqejn t gjitha pa pwrjashtim, ashtw edhe si njeri fantastik, edhe kangt e tij jan tw pakapshme, tw paarritshme.

Kena shum jeshillwk edhe kena shum klim fantastike, mw pwlqen lumenjt edhe gjelbwrimi si kena ktu afwr, edhe, po, besoj se jena normal.

nw telefoni nuk asht mjet jetese, pooo nuk mw pwlqen se rinia tash rri shum shum or n telefon edhe m duket sikurw...

[shqipen] e kam msu sepse atje kam lind, e kam maru shkollwn atje, Greqisht msova, kam mwsuar mw shum kam msu duke pa televizor, edhe nw pun, duke fol nw pun. At-here un mora edhe nji libwr edhe Cdo fjal tw re e regjistroja.

vwshtirsi kam kalu un, ka qwn faringitidha me temperatur edhe dhimje kocash, e kam kalu shum keq njaa dhjet dit po t ra m ka majtw ka bo copash

O marrja shum me fmijt, si prindri ashtu edhe msusi, mundna me ba mrekullina, po, me, pwr menimin tem asht se asnjana palw nuk ka kaq koh m u marr me fmijt se kan pun t ndryshme edhe fmijt at-here vwshtirsohen.

po, un kam hik n teatwr, edhe kur kam qwn e vogwl, edhe tani e madhe, m pwlqen shum, ee sikur t kisha mundsi ekonomike do shkoja ene ma shum... minjen t gjitha

normale, si gjith njerzit e tjer ene un jam kam dal e ftofme dhe me dhimbje fyti, qw m ka majt tre katwr dit, me dhimje kockash, dhimje koke, dhimje fyti, edhe at-her atje ku kam qen un jan ba copash edhe jam ngrit

Vetwm tan tashti a ba koha, vetwm verwn dhe dimrin, www, jan ba dy stin edhe besoj se po vetwm dy stin ka tani, nuk munesh me than se kena ma pranver ose vjesht

po, ushqimet t gjith i dim po nuk iii nuk e plotsojm atw Ca duhet me ba, eee, besoj jan t gjitha frutat edhe t gjitha bimwt Caja ashtw me jeshil

[do] mw pwlqente po t kisha mw shum koh, me shku edhe nw njw sport tjetwr, pwr shwmbull sikur jan vallet popullore, e, do kisha hik megjith qef, po ngaqw punojm shum or, nuk na del koha.

nganjwher kur jam i knaq, ose kan marr fmijt nota shum t mira te shkolla ose kur kam njerzit e mi si i kam larg edhe kur vin ato un jam shum e lumtur edhe ma gwzojn shpirtin

Pija ime e preferume wshtw vena, m pwlqen njw gotw nw dark me arra ose me ndonjw ushqim ma t mir, gwshtenja t pjekme, dhe shum gjan tjera qw mund t na shoqwrojn. .

e rwndsishme me la durt shpesh se kena me pas, s kena me pas shum mikrobe, s kena me pas shum smun-je n familje, edhe normal myten mikrobet duke i la durt vazhdimisht

asnjw lloj muzike, mw pwlqen shum me nigju, jo me luj vet edhe nuk e kam iden se si munesh me lujt dicka, domethwn do m pwlqente me luj piano, po nuk kam pas shans.

Mw shum ke shkolla mw ka pas pwlqy matematika dhe gjuha, dhe nuk e nij tw njwjtwn gjw kshu me thanw historitw ke gjuha ose kur bajshim hartim. Hartimin ishte e kisha fiksim me e ba bukur.

Ka shum dyqane, un jam e fiksume masw tw jen shum moderne, mw pwlqen shum tw jen ma moderne dyqanet, jotradicionale, tw jen sa ma moderne dhe tw jenw shum shum me teknologjin ma t fundit.

po nuk ka shum ligje t forta n venin tan sepse po t kishte ligje t forta n venin tan do tw ishin shum ma mir gjanat, jo kaq rrwmuj, e besoj se kjo ka qwn njw gabim shum i madh i shtetit

Munem me t than sepse un e kam pas plazhin shum afwr dhe kam pas ik shum shpesh n plazh edhe mw pwlqete, vetwm se u zwsha pwrher me mamin dhe ajo mw thote mos rri shum nw diell. Edhe aty ishte pwrditshmwria e jeme.

loja e preferume kur ishna tw vegjwl ka qen me lujw me rasavi, rasavi edhe me top, bajshim top me qera, me letra, gjana t ndryshme, edhe lujshim me topa

Numrin tem telefonit e paguj... edhe nga afwr e kam pagujt, po edhe nw telefon shpi shpeshher, qw vijn mesazhet edhe e paguj .. asnjw problem... domethen edhe nga afwr, se i kam shum afwr ktu komunwn me e pagu

Nuk kujdesem edhe sa duhet, po munohem sa ma shum me hec, me qwn aktive dhe me pi shum uj, edhe shpeshherw nuk i baj t gjitha po edhe munohem mos me hwngwr shum gjana me sheqer.

Me raste, ka shpeshher qw nuk mw pwlqen me dal nga shpia, me nejt ktu vetwm me bixhame dhe me shiju shpin, po ka shpeshher si mbytem me nejt m shpi e duhet dhe me dal, ajo asht, mvaret se si je Cdo dit, nuk jemi pwrdit mir.

S do m pwlqente me qwn pastruse, asht e vetmja pun si s mw pwlqen hiC mu, biles biles edhe ato si pastrojn nwpwr spitale tw smuntw besoj se unw do m vinte me vjellw dhe nu do mundsha me e ba kurr, kurr, nuk e di.

Pytja jeme ma e mira, sepse mu m pwlqejn krejt ambwlsinat, nuk, pa pwrjashtim t gjitha, vetwm t jet ambwlsin edhe un vdes pwr ambwlsina, m pwlqejn shum ambwlsinat.

pwrkwshteja jeme asht ballkoni edhe lulet, i kam se m pwlqejn shum, m pwlqen gjelbrimi, m pwlqenw se m duket sikur jam n njw lokal , m duket sikur... ndjehem shum rehat n ballkon

Aq sa ka t mira ka ene t kwqia, sepse fmit jan tashti nukw ... rrin tan ditwn n telefon, nukw vejn qwllim, asnjw lloj qwllimi, ose orar, vetwmw nw telefon tan kohwn. Ajo asht e keqja se nuk kanw diCka t caktume.

flutrat i pwlqen kur kwrkoj diCka ose kur ma shum nga ana e punws se me pa koleksion t ri ose edhe pwr pwrditshmwrin apo edhe njerzit qw kam larg

Un menoj se qielli a blu kur asht koha e mir, sepse kur ka re prishet, edhe s kam nonj menim tjetwr sepse gjithn qielli a blu. ashtw se si e reflekton dielli, se qielli nuk e dim se Car ngjyre ka, reflektimi i diellit.

Me fillu njw pun t re n vendin twnd duet me pas shum lek edhe pranaj gjwrat vwshtirsohen sepse nuk munesh me hap diCka, ose njw pun ose diCka me pak lek, duhet direkt me fillu me shum, sepse atje ka dy shtresa, njw shum t varfwr, njw shum t pasur, edhe t han pastaj.

Atere mw pwlqente m u ba shum infermjere, po shyqyr qw s u bana se tash s m duket puna ma e keqe n bot. Nuk mw pwlqen hiC dhe them si kam menu e vogwl me u bw infermjere, edhe un nuk do e kisha arrit me e ba at pun mir....

Tw paktwn i kam doktorat e mi, kamw pwrher shkoj ke tw njwjtit edhe ju kam numrat e telefonit, edhe i marr n telefon edhe mbyll takimet pwrher sepse un nuk i ndryshoj doktorat, kam gjithmon t njwjtwt.

shum me msu me kwrcy mir valle popullore, t'i msoj shkwlqyshwm edhe do m pwlqente shumw me shwtit, me shwtit krejt botwn. Vdes me ba shum udhtime

Ka shum gjana si m pwlqejn, po ka edhe ato si s mw pwlqejn, pwr shwmbull besoj se kto shkollat jan tw rregullta, mw pwlqen se kur shkon me marr fmin duhetw njofje, prindri, se s ta jep pwrndryshe, po kanjher, kur ju ven shum msime, nuk mw pwlqen se i ranojn fmijt shum,

kena pwr dark Cdo dit edhe shum edhe Cdo minut edhe nuk kam jet pa telefon, m duketw sikur ashtw shoku im ma i mir, se un zgjedh shum gjana, kwrkoj shum gjana n telefon, si nuk i dija edhe i kwrkon

m pwlqen me hik, vetwm me hik diku, nuk a se kam diCka, po se s ban, me hik nw nj ven, po pwr shwmbull, me qwn me njw shkop magjik e me than se ku do me hik, do zgjedhja me shku n Dubaj.

me dasht munet me ba kapanone t mdhaja, manej m i fut atje mrena t ken ushqim edhe ngrohje, jo me i lan ashtu rrugve se ashtw gjynah, asht shum mkat me ba budalliqe sikur po bajm

Mw pwlqe shum me bw not, ose edhe me msu edhe valle popullore, tradicionale shqiptare, tw dyja jan t preferume, si do i bajsha me knaqsi.

Jo, kam vu re vetwm kanjher kur shkoj me makin nwpwr kthesa ose tunele, nuk kam mir telefoni, jo, se nw t gjitha venet e tjera kap shum shum mir.

mw pwlqen shum m' u veshw moderne, dhe m pwlqen edhe sportive kuur dal pwr ecje ose kur shkoj me ba gjimnastik, po ma shum m pwlqen me qwn estetike, me qwnw pak moderne

Krenare pwr familjen time, jam shum krenare, se kam nji familje t shkwlqyshme, edhe pwr fmijt e mij se jan sillen shum mir edhe janw shum me kultur e asnjw gja tjetwr nuk m intereson ma shum se familja.

ktw gjw nuk di un m' u pwrgjigj se nuk e kam iden se si, sepse nuk ka siguri nw asnjw gja, asnjw gja nuk wsht e sigurt nw kwt bot, kshtu qw s' mundem me fol un pwr bangat, asht njw pytje qw s kam pwrgjigje

me hik me pushime mw pwlqen vetwm m u relaksu, m u qetsu, edhe me hangwr mir, me dal xhiro, edhe me qwn vetwm e qet, kjo wsht, do ishin pushimet fantastike si munesh me pas

mw pwlqejshin t gjitha llojet e reCeleve, edhe sipwr i vejshim majs nga qumshti i lopes, edhe un m ato s u mwrzitsha kurr, domethwn mund kem krejt llojet e reCeleve, reCel fiku, recel luleshtrydhesh e gjith ato qw bante mami im, tw gjitha llojet e receleve, akoma i kam n menje.

aaaa, atje ku rri un asht fantastike, ee, asht vwrtet shum shum koh e mir, edhe shum rrall ban shi edhe nji her nw tre katwr vjet mund bie edhe bor, po n pwrgjithsi kena klim t shkwlqyshme.

Tw drejtwn, un kur kam qwn e vogwl, kan qwn habit t gjith, se s u smursha kurr, edhe kur u smurte motra ime e vogwl, bile kisha pak inat dhe thosha pse nuk smurem edhe un, se asaj i jepshin gjana t mira me hangwr, edhe thosha dua t swmurem edhe un qw t kem pak ma shum dashuri...

un Cdo mngjes haj njw vez t zime edhe nji got qumsht tw ngrot nw dimwr, edhe n ver t ftoft, edhe nganjwher kur pwrtoj me ba vez do t haj korn fleiks

wsht shum mir, ka lezet, a duke nejt aty n divan je tu pagu gjitha faturat, ku ka ma mir, shkwlqyshwm, nuk e di Ca dona ma shum nga jeta, besoj se jena top, jena top, jena pwr s mari tashti

kam pa shum lloj bimwsh, edhe i shoh gjith ditws, sepse nw Cdo lloj veni ku jetoj un kam lule, un jamw... vdes pwr lule... duke fillu ke orkidja, duke fillu ke tulipanet, se i kam n tavolin, tulipan blu edhe t gjitha llojet e luleve, se i kam n ballkon, kam shum lule, kshtu qw i shof pwr dit

Mw pwlqen shum me ec, mw pwlqen shum edhe ec gati Cdo dit po kanjher nuk kam edhe koh edhe jam e detyrume me marr makinwn, pwr me kap orarin e punws, me kap gjanat si i kam me ba Cdo dit, kam programin shum t ngarkum edhe punoj shum or e munohem shpesh herw me hik nw pun me kam .

Ngjyrat e mia t preferume kan qwn bojqielli edhe ngjyra e kuqe, e bardha, nuk duroij dot ngjyrwn jeshile te rrobat, e kam vdekje domethwn, kur ja shoh veshur s mw pwlqe hiC te rrobat.

un besoj se at-her u smurshin njerzit ma shum vetwmw kur u lagshin nga shiu edhe s kishin ku me u nwrru, besoj se tashti smuren ma shpesh njerzit, at-her s kena qen smur shum shpesh

Radio mw pwlqen shum me nigju sidomos nw makin ose ke veni i punws, mw duket sikur mw heq pakw ankthin edhe stresin, mw pwlqen me ndigju diCka, mw shum mw pwlqejn edhe populloret mw pwlqejn po edhe modernet, jam ndwrmjet ktyre tw dyjave.

nw Ca ka t baj me parlamentin, mu s mw pwlqen m'u pwrgjigj hiC, nuk du m' i pa me sy, as mw pwlqen asnji, as nuk jam me askwnd, nuk mw pwlqen fare parlamenti dhe pwrher kam punu me krahwt e mi s'kam prit asnjw gja nga askush.

nuk asht nji tekonologji si mw shqetson, mu m shqetson vetwmw keqpwrdorimi edhe orari, domethan kur nuk ve kufi se sa or do tw rrish edhe jan tw mvarun shum, jan tw mvarun shum mbas teknologjis, robi duhet edhe me jetu

M pwlqen me shku me pushime, m pwlqen me shku n Dubaj, do shkosha me shum knaqsi, po m pwlqen m pwlqen n pwrgjithsi me udhtu, kudo qw t shkoj do t mw pwlqente, po pak ma shum n Dubaj.

te un ka lloj lloj kafshwsh, ka ma shum lop, dele, kto, kto jan ma tw... ma shum qw ka, pastaj qwn e maca, normal ka, gati Cdo shpi ka qwn dhe maca

menoj se i-bang-u na ka zgjidh shum pun sepse tashti nuk shkojm duke prit nwpwr radha me pagujt faturat, po ulna aty n divan edhe i pagujm me qetsin ton ma t madhe edhe asht nji mnyr shum e mir pwr me ba punt ma shpejt

vwshtirsi pwr me hap diCka t re, sepse duetw me qwn i njoft, me t njoft sa ma shum veta edhe duet durim shum i madh edhe vwshtirsit e qerave, vwshtirsit e komunikimit, tw ... vwshtirsit me Car syri do t shikojn njerzit pwr me hap diCka

Kam pa nji lepurush qw e ka kushrina ime, ene m pwlqen shum, edhe kafshwt e tjera po mw shum mw pwlqenw qengji edhe lepujt, jan ku ta di un, pak mw, mw pwlqejn ma shum.

[andrra] ma e madhe pwr t ardhmen vetwm me qwn shnosh e mir, edhe me mos na mungu asnjw gja, po si tw kesh shnetin i ke t gjitha, robi, po ke shnetin, e kra me punu, kudo qw t shkosh, Cado qw t bajsh mundesh me jetu, kshtu qw s'ashtw, kam andrra t mdhaja, vetwm me qwn mir.

e, po, e di Yllin e Madh Polar edhe Yllin e Vogwl, eee kam pas dit edhe tjera por i kam harru se tashti jan shum vite si kam maru shkollwn edhe besoj se ashtw normale

unw besoj se ma e mira asht klima, pastaj vijnw ushqimet, se ktu munesh me i gjet pak ma shumw, janw t bame vet, jo artificiale, domethwn mundesh me i gjet edhe mish t mir edhe fruta e perime t mira, e klima wsht fantastike.

kishwn e LaCit qw asht ven i shejt, na pwlqen tw tanve me hik, se atje sikur qetsohena, qetsohet men-ja e shpirti, sepse un jam edhe shum besimtare, besoj shum

po, kajer shqetsohena kur smuren kalamajt ose kur bjen diCka, me ik me pa njw njeri tanin smun shum ose mun tw smuret ose mun t vdesi , po edhe m pwlqe pwr shwmbull me majt edhe veten time pak ma rehat edhe pak ma mir

Ka ndryshu shum koha, se tani vw re vwj re se ka vetwm dy stin, domethan asht ba ver e dimwr, ka humw vjeshta dhe pranvera, nukw, besoj se nuk ekzistojn ma, domethwn o do jen mang t shkurtra ...

msojn gju t huja, kan msu italisht edhe anglisht edhe kjo m pwlqen shum q i msojn. po me ka t komunikojsh besoj se kshu e mson ma mir, sikur kena msu ne greqishten duke komuniku...

vizatu, sidomos kur kam qwn e vogwl, kohwn time t lir kam pas vizatu shum, shum lule, sidomos lulet i kam pas fiksim qw e vogwl edhe tash i kam shum fiksim, lulet, edhe m pwlqen me ba shum gjana

Kam ditlindjen, jam e fiksume, m pwlqen me m ba dikush ndonj dhurat, poo, jo, s asht se baj nonj gja t veCant, mw pwlqen me ju gatu pak ma mir se ditwt ... ma ndryshe se ditt e tjera edhe kaq.

Partneri si e kam martu mw pwlqen gjithCka, asht i ... shum i qet edhe shum Cun i mir, e te shoku i vet m pwlqen se e ba m u ndi mir kur folin bashk ose e ban me qesh, domethwn me e pa t lumtun.

Pwr njerzit e vdekur kujdeset komuna, tjetwr s ka, pwrderisa ato kan vdek, i kena varos njw dit, mun shkojm njw her n vit me pastru barin rreth e pwrqark, po edhe komuna e ban po ndonjher s e bajn mir edhe kshtu, pwr gja njw her n vit shkojm edhe ne vet me e ba, me ndez njw qiri

tani jan hap shum lloj smundjesh sa t kap frika me baa njw analiza, jan hap shum sidomos kanceri apo si gripi dikur edhe wshtw shum problem

[prralla] q m ka pas pwlqy ma shum kur kam qwn e vogwl ka qwn Ksulkuqja, edhe asht shum prrall e bukur, ma ka pas thwn shpesh mami i jem, edhe shum prralla tjera qw i bante momentale, wh

e mira si ka shteti ku jetoj asht se pwr Cdo rrwmuj Ca si t bahet pwr shembull jan shum t shpejt e merrenw masa shum shpejt edhe jan t shpejt e bajn Cdo lloj pastrimi, Cdo lloj sigurie, dhe pwr gjwna tjera nuk kam Ca mu pwrzi me politik fare

a muna me qen t sigurt pwr kalamajt asht se na ... kalamajt te shkolla bajn atw qw shofin ke shpia. Un menoj se si t sillesh ti ke shpia do reflektojn te shkolla, kshtu qw ma t sigurt jena kur na i edukojm mir n shpi fmijt, normal do t jen t edukum gjithanej

Fshtir me kwshllu dikand po do ishte shum mir me t kuptu shoku, kur ti e do me t vwrtet edhe e kwshillon me t vwrtet sikur duhet

tash njw her menoj se ka ndryshu, po edhe pak e egzagjerojn me lajme, po ka ndryshu ke stinwt, besoj se jan bo vetwm dy stin, po edhe egzagjerime t mdhaja menoj se ka.

nuk kam botu asnjwher, as nuk mw pwlqen me botu, pse nuk mw pwlqe hiC me u marr me politik dhe mendoj se jan tw tan mashtrus edhe nuk e meritojn as votwn as asnjw gja, kshtu qw nuk kam asnjw mendim

ngaqw un nuk jam shum e mir, nuk kam edhe nonjw pwrgjigje si munem me e dhwn menimin tem pwr ta ... s kam asnjw lloj menimi dhe nuk di Ca t them

i lodhin pak ma shum nwpwr teste edhe do tw ishte ma mir me i bo gjanat pak ma t thjeshta, sepse edhe fmijt kan qef me jetu ma t lir edhe me e gzu fminin, jo vetwm me jetu pwr me loz

Ε nuk jan si na dikur qw lujshim ma shum pwrjashta, kalamajt sot lujn mw shum nwpwr telefona edhe kjo mw shqetson pak ma tepwr, se nukw vejn orare me telefonat dhe na bahen nevrik kur ja u vejm ne orarin.

...mundem me fol shum gjana sepse kopshtin e kam me shum gjelbrim edhe shum lule edhe m pwlqen shum, ndjehem shum rehat se vet e kam pas men-jen me e ba kshtu edhe vet e kam ba sikur m pwlqen, edhe me lulet e mia si m pwlqen

Natwn flej pwrdit tet nwnt or edhe jam supwr, domethan nji dit me ba me mos flet mir se un kam ndejt me shok deri von e t nesmen nuk ka, kwshtu qw un e kam t nevojshme gjumin e rahatshwm

Ma shumw mama dhe baba, msustw kan qwn pak ma shum ironik, edhe shifshin punwn e vet, po, po, kam pas edhe njw msus qw m ka pas lan pwrshtypje t mira, po ma shum mami edhe babi, mama edhe baba.

deri nw moshwn tetwmbwdhjet vjeCe, arsyja pse unw nuk e vazhdova ma naltw ishte se nga ana ekonomike, asnjw gja tjetwr, isha shum e .... nga ana ekonomike

e, un atje ku rri e kam plazhin afwr edhe shkosha shum n plazh e di not shum shum mir, shkwlqyshwm edhe mw pwlqen noti... e shpreha shum her se mu m pwlqen noti

un jam tip si nuk m pwlqen shum m' u fut nw pun t vwshtira, dhe tu pas me zgjedh rrugwn pak mw t leet, edhe pse t futem n rrug t vwshtira, nuk kam ndonjw gja tjetwr pwr me than nw kwt lloj pytje